Na cosa è un munnu unni nun esisti la forza di gravità, n’autra cosa è un munnu unni allu mpruvisu nun ci fussi forza di gravità. La tutali mancanza di forza di gravità nun è pussibili pirchì tuttu finissi nta lu spaziu. Putemu sulu immaginari un munnu unni la gravità fussi menu forti.